A <hesitation> Dite miaraka amin'ny mofo a dia iny manko mba moramora karakarainao dia mihinagna fotsiny ianao dia tsy dia ela be dia mitovy koa izy amin'ny kafe.